مرة فيه واحد لقى مفتاح يقدر يفتح بيه كل البيبان فا قدر يفتح أي باب يشوفه قدامه أي باب شقة أي باب عمارة أي باب مدن حتى ولكن في مرة أصحاب بيت من البيوت شافوه وهو بيفتح الباب بالمفتاح وطلبوله الشرطة وبعدين دخل السجن.